تسليك حوض أو مرحاض مسدود أمر مهم عشان بيصير في مشاكل وتوقف الميه عن التصريفهنا بعض الخطوات اللي تساعدك في التسليك اول شي استخدام المكبس <hesitation> حطي المكبس بشكل محكم فوق فتحة التصريف وابدأ بالضغط وتجرب تحريك المكبس لأعلى واسفل لو كان السداد بسيط تنحل المشكلة او استخدام الخل والبيكنج صودا.